Nao fa i raha hanao mbahiny any Afrika Atsimo. Ty raha ataoko anaty valiziko ao. Manday kapa, manday akanjo maiva, manday kolôty maiva, manday kara-panondro, manday manday pasipôro.